Une iki ndikunuku umunu, ukutu umunu uju kweli uju ndieki imbu indieki amambo givomba, ukwakwanza, ndivona, analave povosiku, amasako gamwene kusyamba, anaki anabea ukusyamba ilimaa! anakili wuke uwona pa- panyumba apale alinisialining'uku, ibea kulisi ing'uku, alinisengiri isi senga. I- ivu imbombo sila ivomba kila wakati wona yaani ku kila wakati, imbombo yaani umu umwene yaani imbo iukuta ibea kukwikina kina navanine. <hesitation> Kwivona ivi imbombo sila ivomba kila- kilawakati, anataki anani ukukuti isaisi ndi- ndi- ndibikuku kwilole isenga ibea kwisu kusenga, ami- ai- isenga as- i asi- asibi- asi- asivi akasikungile ku- ku- kulinysi. Ibea kulinyasi, ikwandulila, akungile povusi pamunyi ibaku ukwandulila, anakilwuke uwona panga aliku- ali- alikuku kusenga, uku- ku- kuli- ukuna- ukusengira ilonde imbolele, ikusanye imbolela ivika kupembeni. Alikunkung'uku, ilole ing'uku silindeti, i- ila ukuti apa sikwendela ndetile i- ilo- ilonda inanii i- ikyakurya kyang'uku. Ikusipa ing'uku, kwahiyo ukuta kila wakati, imbombo ivomba, kwahiyo aliako amambo kwivomba ujo une ndinokwa, pandungu uwona umunu abai pavusiku akama ndungu, uvuna pange akakile ing'uku, ijadimile akakile ing'uku ibaku kukukanisa ibya kuvuma isadaka, akasasa vona uju kaka mwe amambo kivomba uvona manonu, kwahiyo aliya kukomba amambo kivomba kivomba kivomba kuku ndinokwa une sana, lakini sio ukuti umunu uju isaisi, aligu- aligu- aligwikina kuvanine. Atamile ukubaba luku, iki- ikini isolo <hesitation> bako ikisi une ndinoko, lakini ukuninoko umunu uwa kira wakati alinimbombo, isosindinokwa.